أعتقد إنه أسبوعيا يمكن يكفيك أكل- أكل وشرب يعني ممكن حوالي ، آلف ونص أو ألف، خلينا نجول ألف ريال، إذا مرة مقتصدين يعني. ألف ريال، فبالتالي في الشهر بنحتاج بس أكل وشرب أربعة آلاف ريال، أتوقع هذا الشي كويس، بالنسبة إذا كان فرد أو إذا كانت أسرة صغيرة يعني.